Ny sakafo mahazatra mahatonga ny alerzika, arakaraka ny toe-batana an'olono; ohatra ataoko hoe za zany ananambo ny maha alerzika ahy, misy olo alerzika amin'ny hazandrano, asa ohatra sasany: alerzika amin'ny voanjo.